Pos Nigeria huendu país equatorial pos tendrán cosas dela climi essa. Prátanus, alvellanas, cacau, millu, arrós. Creu qu'es el país con más puebración d'África assinque tien de sel un país ondi no ai pobremas de comía. Comu hue colonia inglesa, quiciás qu'en Ingalaterra aigan restoranis nigerianus peru no me sonan de ná. Chacho, qué misteriu!